Ang kirima bisingo kwbangma mal mata tongo jemon chibuk bengur tokma sagwnang ruwa tei bolongni kotor kotor mal mata. Chibuk himma bo khorang khwnaya tei sukhe bo belai bish ongya khe sukhjaknai borok thwuifano mano doti doti khe bemar naima nogo twlangya khe. Bengur bo haino chwkhai belai bish kao phiaba chibuk hai aswk kirimasingsaya. Tokma sagwnang bo bwsani bagwui rifrigwui no sugwui mano tei mokol o fano sugwui mano. Ruwa bo kirima tei selengmasisa no tamo hinkhe sam sakhatwui himfruno fatsa khe sago kaui mano tei beser busur jagao habwui thui nwng tongmano. Bolong mal mata jemon mwsa mayung singho tei tebo kwbangma mal mata rok kirimasingsano.